ناروےئی ثقافت قدرت نال مضبوط تعلقات تے زور دیندا ہے۔ خاص کر کے باہر اتے یانتے لوون دے سماجک مُل تے جو نمرتا اتے سمانتا تے زور دیندا ہے۔ مکھ تتّاں وچ سترہ مئی نوں پریڈاں اتے فلیگ، اتے بُناد لوک پہناوا نال مناؤنا، سمندری پوجن اتے کافی لئی پیار، اتے روایتاں، کلا اتے اتہاس شامل نیں۔ وایکنگ اتہاس اتے لوک کتھاؤں دا پرابھاوش شامل ہے۔ آدھونک ثقافت اک وشوی کرن والے سماج نوں وی درساوندا ہے جس وچ مہتوپورن کلاتمک اتے آرٹی ٹیکچرل یوگدان، لِنگ سمانتا تے زوردار زور، اتے اک وڈی غیر دھارمک آبادی ہے۔